Yo gaɗa yo- yo kunmi daman rakumi- rakumi kuma mu gata mu ɗana ki zuni bu gyaɗau kenan daman rakumi gyaɗauto ko ada rakumi damman sede kum kum ma ɗana ki zoni dole mu ante na kuzi ay sara damman mu zuni ay sara ku sira a sarar ku a zuni ae sara ko a doboku a ande saraku aman rakumi komu saramu andi sibu amman kidi kum kam taimakemu bomu kemu sara mu dako mizi kum kam daman ki budi ne daman ki futi mu wa zuni ka futi a badi ka ziyara de ka amman na anko de amazu amman kum mi saranmu ande futi mamu zoni ko ki budi beɗi mamu zimu ko ka futi ki futi ki baɗi duk asaramu su ma zuni kaba dabba ma sana ey elinma dabamu wadi daman elinmu kam mu eyranmu dabban mu wadi dishe kam ba rakumi mu kulamzi ki buh sai za dango bei modi.

Bana na dango de'i mi bati bashar andi barna kam don bashar andi barna don to deyin mi andi gaganci de kume tiko dik amfaninko zaibu ki futi- ki futi- ki futi karfe buɗi zuwa har safe har shabiyu de kuma dabba a riya a fama de'i afama de'i har riyam har wande ki baɗi har zuwa shabiyu da kullum a de'i a dum sai juni akonna zo a bonu so abonu yan uwa ey mallam <hesitation> zuni tara zuni agana zuni.